Saa nsee ara hirumasum suru zeb nte re saraton avua obhazi, hekpa eto obhazio ntorovai maa humo aku etoma ajo nte re dam ọ. Ozama sarạạ etoma aku jaraa ovaa nyi obhazi ora idaidaa, afen faa gwa kaara nang ora idaidaa. Saa taro nyi obhazio kwen kwen after ameme nen ne ra ru, akpạnạ nta zeng aenang hafa gwo either akubho aosi afa o aafen fa kuba nang nta ara bhose bharosoọ nta ra zeng ayina okpoho gwa humo vaana ramadon aasoọ ayeny okpoho gwa gwo rayina awunawune maa o taa hiso bho ma fumeto re, afen taa kara nang afumeto avaa obhazi aosa reto. Sao ra ni ora masaa nang afenana reto hamaa osa ọ obhazi mo soo ra hifumeto o9nọọ gwa odo ere humo humo enang hothere ọ bha roso aokpokpora. heruma sèa aino, onoo hạmạ vuvua, havuvua, nta ara onọọ hama vuvua, sasa raton ja ton itune etoma jo ja onọọ hama vuvua, sasa raton ja ra ro vanaa vaana ebhanabhan bhahekpeto abhazio akpana onọọ gwe ntoro zeng oyina avạạna bhibo obhazio, omọọ gwa ja bhoren hayina aguro avava afo oanyiọ aro jie asa aakpa ntoro ja <nonsense> Araa rumagwo re, ma sẹẹ ara horumagwo akubha sara ton nọọ, gwen gwen etoma sạạ pe kasen aguo ahumuhumo hothara obhazi re aataa tututu aakpa kpan tututu ntara humo asaa bha do obhaziọ, aro jung arafa hotharo obhazio. Ozama saa humo saa sạ bha don obhazi, so kubha ofaa hothara obhazi re, itune ji ke okubho nang or kwen kwen oro opina menee oze ara etoma nte zeree, agwo nta zẹẹ aatạạ, aatạạ bheven aataa bheven, aataa, bheven anang rofem aasa rovi rojinao, rofem re remene oro iyẹ ikạ mang kara mii pina anọọ kakubho gwu rung vạạna, oja agwo araa anọọ avaana agwe obhazi ootom nta raraa zauna anaa ru egbee avaavi